Kalo orang dulu ngobatin luka sayat kecil <hesitation> kite kan kena beling kan nganga tuh kena beling darahnye banyak banget deh tuh, nih tetangga kite bilangin pok biye pok biye pake keong, dicariin tuh keong racun, dicariin, akhirnye keong racun diketok ame die tuh kan ade nih tuh lenderannye dipakein tuh luka kite tuh, ame keong racun <hesitation> eh alhamdulillah keong racun nih sekali rapet tuh, akhirnye sorenye dipakein lagi keong racunnye tuh keong racun lagi dicariin deh tuh, ampe empat biji keong racun di <hesitation> dipakein, dipakein dikit dikit akhirnye besok pagi rapet tuh luka kite kena beling, nah kalo ada lagi nih daun singkong, kalo luka begitu kan daun singkong kite cari tuh dikebon kite dapat kite papak deh tuh daun singkong tuh kite papak aje tuh. udeh halus daun singkongnye kite borehin deh ke luka kite daon singkongnye tuh alhamdulillah rapet.